Babé muting maan umimé gujééna gucé diit mubajo: sibuur, sigumbuj, guruto, gabak, étubabiño, gujééla, gukahaal, gumobay, éfatato, éwokay, gujiik, éjabéro, nékonkombre, sirukokoor, siféémb.